Chini chamung ni bisingo cheese kaisa belai chajakma manwui. Cheese no bini pathramung dudh ni bahai tei bini motoma bai khagwui mano. Sera cheese ni bumung rok wngkha fresh cheese soft ripened cheese semi soft cheese semi hard tei hard cheese tei blue cheese. Fresh cheese rok wngkha mozzarella ricotta burrata cottage mascarpone feta tei queso fresco cheese. Semi soft cheese rok wngkha havarti fontina tei munster cheese. Semi hard tei hard cheese rok wngkha cheddar gouda provolone swiss parmesan tei pecorino romano cheese. Blue cheese rok wngkha gorgonzola roquefort tei stilton cheese.